<hesitation> Raha aminahy manôkana ny fiagnarana amin'ny oniversite tena agnisany manana lanja maventy; satriao agny hiagnarana ny manomagnagna ny ho avy jiaby, ho avinao manontolo, any anomanana azy any koa hia-hiagnarana raha jiaby hiagnarana, akany hiagnarana mamelon-tegna, mitantam-bola, hiagnarana magnano raha jiaby tsy hankilan-dray aman-dreny ,dia iny zany itako hoe mahatsara ny ary mahazava-dehibe ny mianatra amin'ny oniversite